﻿na eka wana ta lebiranci wanta shinkafa nakaleka katamunnau ammanama namayaka ƙwayin nawaka kuma na temona nainama naina ƙwayinyi nawakaye najaneka memmanda na nan nan dalau nan jane kamem mandi nan dalau namen tara dauna kumaharance ƙwayinyi nawasikaye na bareka amamanau babanauma nate makise najaneko ƙwayin najane kayam miya ayan ƙwayin najaneko amu kamiya kamiyama dukmemman di nawakau naileka aƙwarau to nawala nau nawaka ƙwayinyi gaskiya na waka ƙwayi amma kuma ƙwayin yikan ena gubteka ƙwa yinyi kadaiko ka kandalo kan daru najaneka maru sabulu naeleka naila amama, nau taina biraɗin taina wanki taina miya semiya sedagai eka albarka dagai tala barka daru. ﻿tala barka daru dagai kiyayi darule winnau na kale to nata metau to na godukau to nafatako na wakauto gata gata menau nafa taka nawaka ƙwayin nala iletau to mamanadai ance naƙwaro na kuma nagi ƙwaraku to ƙwa raku mala ƙwaraku ma ƙwayin kaina miya kaƙwayinyi nate maki mama nau shikenan kaƙarfi se memmandi nawakau temazu.